Film haqida to'g'ri aytingiz. Bu ajoyib edi. Men ham filmni mazza qilib tomosha qildim va undagi <hesitation> vaziyatlarni to'liq <hesitation> o'z hayotimda xis qilgandak bo'ldim. Va bu film haqida boshqa tanishlarimga ham albatda aytib bermoqchiman va ularga tafsiya ham qilmoqchimanki, shu filmni albatda tomosha qilishsin.